Opaeteko kua mɨmba reta oyopɨ, erei mbaetï aikua kianunga retako jaeño mopetɨ oyopi oiko vaera como pareja, kua pɨkaju reta jukurai, ayuru reta jaenunga vi, iru mbaetɨ aikua